باش تعمل ساندويش تأخذ الخبز شطر خبزة كاملة ، مثلا تحلها هكا في الوسط تحط هريسة أنت تحبها حارة ولا مش حارة ، تحط شوية الهريسة من بعد تأخذ جبن حاجة ساهلة تأخذ جبن ، تحط جبن نتاعك وتأخذ كعبة عظم مسموطة تحطها تقصها بشكل دائري وتحطها ، تأخذ كعبة طماطم تقصها كيف كيف وتحطها ، تأخذ هكا وريقات خس وتحطهم زادة كيف كيف اذا انت تحب الخس ، تعمل عليهم رشة ملح وهكاهو تحب الشطر الفوقاني تسكر الكسكروط وهكاهو.